जब में भूकंपन के बारे में सोचन्तु तो मइये जेहन में एक चीज आन्तेये। के कछु दिना पहिले हमारे नज भूकंप आयो बु भूकंप जो है। अयसो कोइ ज्यादा खास तीव्रता बयो नाओ बाकी जब रिएक्टर स्केल पे मैग्निट्यूड देखी। तो मात्र तीन पॉइंट छय और बक्को जो ओरिजिन भयो काओ भूकंपण को ओरिजिन भयो काओ बु जॉय अफगानिस्तान ते भयो। लेकिन फिरु हम जॉय आठवीं मंजिल पइये अयसो लागो जाने कित्ताये जोर ते जी भूकंप आयो है। अयसो लागगो मान्नो के आज बचेन्पंगे पर भगवान की दुआ ते हम बच गए बा दिना।